طبعا! الانسان لازم يهتم بسنانه عشان يغسلها بصورة صحيحة لاززم الأول يكون عنده فرش أطفال هي الفرشة اللي تكون ايه ناعمة وتكون ايه لطيفة ع الاسنان، والانسان يختار برضه معجون يكون نوع كويس وصحي ع الاسنان ومضاد للحساسية والانتهابات، بيحط شوية معجون ع الفرشة وبعدين يبدا يغسل سنانه من تحت لفوق ومن فوق لتحت برفق عشان يحافظ على صحة اللثة وميخليهاش اتدمي.